Esabuni neeee ekebekerero ekiya gose niga gegokonya kegotokonya intwe buna mwayabanto erinde ekere tobwate esabuni eye igaa tokogora esabuni eye niga tokogora esabuni eria ande ake, ekero ekero nonye na ekonyesiberi chianga gose okosiberia ebikombe gose chisaani erinde gose ekero ogosibia chisaani echi <hesitation> esabuni eye tenyara gotioka ekiagera rimusu ndire abanto mbare babwate chiarachi chikobachanda ekero agotumia esabuni eye egotioka ase ekieeee ebikombe more so buna ebikombe bia emepira, rimusu riria niga rigotigara ororo eywo etari buya bono igo otakeirie korigia esabuni etari gotioka osiberie ebikombe na chisaani erinde ekero nonye na omogeni agocha, onyora ng'a esabuni asiberetia na esabuni engiya teri gotioka. Toirane naende ase chianga, chianga <hesitation> nchitakeire gosiberiwa esabuni ere engiya eye ebwate rimusu rigiya, ekigera eyanga eye ekero oyebegete, netakeire gosokia rimusu riaye rire rigiya nonye na ekero okoyesiberi totebe gose ne omo, eomo nero oragore egotiokia eyanga eye nonye ekero okoyesibia niga ekoba engiya. nonye na ekero okoyebeka eyanga eye um riu rimusu riria riaetire rigocha riasira bwango. Rigo rimusu eria iga, niga rikoba ororo ase eyanga eye rioka, nonye na ase ebitambaa, nabo egotakerwa buya, <hesitation> motumie totumie esabuni egotioka, ebwate rimusu rigiya ase enyomba eye nonye na omogeni ekero agocha, nabo akoigwa ng'a enyomba eye yatiokire difference, ekiagera rimusu riria niga rigoita ebichuni, niga rigoita ebinto obochafu ekiagera ntobwate aba do aba aba aba abanyama, gose ntobwate abadudu, ababe bagotara ase chinyomba gose bagotara ase chimesa buna bono chiingi na ebinto binde, igo bitaete konyora ng'a emesa eria ekero kwarageire nigo okoyesibia na omo, egotioka gose esabuni, ebwate rimusu rigiya. Erinde nari rimusu riria rigosira nonye na enyama kwariete emesa, yanyara korwa ororo, nonya na ekereee ogosibia chianga gose ogosibia ebikombe gose ekero okobangusa enyomba, ogosibia buna evaranda buna tiles, igo ogotumia eomo engiya egotioka, erinde enyomba eri nari egosoki rimusu riaye rire rigiya nonya na etiles eri nigo ekomesa buya, enyomba eywo nigo ekomekameka buya kwanyara koooosoa enyomba eywo ime nonya na rimusu riaye, niga rikoba rigiya, eomo iga ere engiya, nonye na esabuni eria ogosiberia niga egotioka buya, nonya naye omonyene ekero ogoisiberia esabuni ere engiya torikonyara koimoka ase omobere ogo, nigo okonyora omobere ogo ore constant. Oanchete gwaigwananiri na esabuni eria, naki okonyorera abanto abange ekero bakoenda esupermarket nigo akorigereria esabuni eri ekomogokia ogora ero. Ekero akoyegora, esabuni eye niga akoyereta, onye na ya omobere, na eyogo esibia omobere bwoka, kiagera esabuni eye nere agoisiberia omobere tarigosiberi yanga, onye ogoisiberiaaa osibie otaka gosibi chianga niga akoreta esabuni ende eria agorete ere kando, nere agosiberi chianga. Esabuni ya ogosibi ebinto niga ere kando, iga esabuni eye goika tonyare korigereria ekiagera chisabuni chinyinge chiachire. Nsabuni ki, etari gotioka ase egento keri otagete gose nsabuni ki ogosiberi ao ao ekogenda na egento keri otaete gosiberi esabuni. Igo ekere esabuni kere esabuni nebwate ensemo yaye ase egokora ntobasa koburukania esabuni ase esabuni etabwenereti gotumeka egotioka na eye etari gotioka twanyeburukania rioka. Esabuni nigo etakeire gotumeka ase ara agiya naende asa abwenerete, aende ekero okoyesibia asa aywo, igo egofiti ororo, nari ase aywo akoba agiya.